Ng'alekap keun eeu, iun ak sapunit, iuuuun ak sapunit ii make sure ilekaiun akoi siogii iun katikati agot nepo euu iuuun ak inai ile kaiun kabisa akoi parak oli iuun kapisaaaaa iuuuun korok itumde pegg ipipuu pegg alak nyeleun kora iunak sapuni, iun kabisa ak imaken sure ile katililitun agot morik inn katikati nepo eu parakii iun kabisaa korok itumde pegg ipiipu chekaichuruktaen anyuny iitu anyuny ichuruktee eunyuuny were korok ius anyuny were ngo kamii kii ne kemeche ianyi komaa kaa korok euu.